<noise> Omubwomeezi bwangwe kyenayendaga, taata akaba ayiine egaliye, yatutangaga kugiteemba ngu egaali tugya gisiisa baitu nangye bwenakuziire, na'gura egaali egyo omusente ezange nagiteeka muka <hesitation> taata yagamba hati kyenakuragiiriraga nikyekyo. Genda okole, ottekeho omuttima, okule ekintu kyaawe, amaaziima niikwo gaabaire, nazikora.